Mu ya sin mɛna ani ha'iri-senu li mɛ wa ni waati nɛ un wa wori yɛ yirawe a mɛ woro anglɛ an woro anglɛ abe ho dimiyan bepɛ a anglɛ zɛrɛ zɛrɛ o bɛ zun anglɛ to mu zan oro o yɛrɛ bɛ va la'uru hɛ bɛ zun ho faransɛ mu puna to ba yɛrɛ a a dosi ma bɛnɛ don anglɛ mu ya sin mɛna a me zun nibe waati nɛ un wa woro yɛ